Giwa aga aga aga aga aga agazil giwa naja agazil to sai sakonagu utumari nagu amuliya kwana mai ko magu abu direct arwai giwa abamdu gu abu aga zil dagagiwa kuma sal umtumahi umtumahi aga aga aga hankal umtumabu aga hankal umtumahu agahankal umtumahu aga hankal umtumahu aga hankal azubu guwa umtumahi agubu giwa agahakal giwa aga hankal giwa kuma aga zilgiwa azil giwa abuibi giwa abuguda du biyi naya aiyi wuwumal wuwu naja aiyi wuwu mai naja aiyi yu wuwu mai ma wuwu akurayi naja abuguda ko alutumari ko dija asudu arkiguyima nagu aiyi avurimal ama magu aga wuwu chiwar awiragu chiwar aga zil chiwar aga su chiwar aga su yariban aku mawi sai chiwar aga umtumahi nadaku aga dunakur umtumahu aga hankal umtumahu agahankal kushishi kuma zuada nadaya dugumi ama ai buran buran buran kushishi kushishi buran buran ama sal t-umtumahu umtumahu jan abudu hankal umtumahu aga hankal abudu hankal aga chiwar. Chiwar har ubigudama ayuga duzu uzaguduri ubigudama kuzugu ubiguda kuzugu ma chiwar sukuku kumgudama madu atsiya kuma kumguda pampam pampam wodi anu bali aiyi munagu aiyi na nduga asini magu ayugatakuma saidu gu aturari arwu chauvi ayuja kuja apakuawu kuya apidaridu aiyi ubuwamai chwar aga kum nunagu aga kum bate daban pampam wodi aba kumur chiwar aban aga undumahu aga umtumahu aga hankal magu ayuga bulama nagua abula guli aiyi akwamai untumahu guli akwamai magu ayuga bulama gabula aban zuda abashikumai akuawi mai mawi munagu mawi munagu sai dai chiwarku mawi munagu mawi munagu sai dai chwarku abumbagu jan suri kivur chiwar suri kivur abumtagu magu abu magukura buduhawo asadu arkuraya nagu asunmai nagu anaburi wu asinajan viri nda maja anu amja indunuba magu abu magukura buduhawu asadu arkuraga nagu asumai nagu anaburi wu asinajan viri nda maja anu maja indunuba ku maja asukuku umbadugu abu balbalmai magu abarwai satu naja turigu du kiraja satu tudurun du kiraja kuja asathlabiyagu du hi chwar su ivukwa chiwar.